<hesitation> esie ndayanza eshama okhulondokhana eshama shino khunyolakho ovukhonyi okhurula khushama shichira onyala okhunyola oukula amang'ondo owashio akhutsushirakho nakhandi wesi khandi nomutsushire nikooo khukhonyana khurio shichira eshiama shino shikhonyanga vuli mundu ni khandi <hesitation> eshama shino khandi khuvukulanga nikhu nikhuvukula <hesitation> mukunda khwayanza emikunda nekhuvukula emikunda khukhola shina nikhulima khwakhalima nivulano amang'ondo karulamu khuraka amapwoni namapwoni kenako karulamo amang'ondo nokhutsushirana khutsushirana nikhu amang'ondo kenaka khwakhakavane baadaye lakini khukhonyananga evindu vye kavule eyo okhulondokhana <hesitation> esie mushama shianje shino shivetsanga ishilayi khandi khukhonyananga mutsinjira tsiositsiosi mushiama sheneshi khwakhonyana khurio shichira vuli mundu avetsanga nalimwo nalimwo ario khukhonyananga shichira khulonokhana mbu oko kuvetsanga eshiama shilia shivetsanga mbu khuvetsanga mushiama shino khukhonyanenje vuli mundu shichira nokhonyekho owashio khandi nakhkhonyekhu nukhulima khurio nukhulima esie eshindu shindayanza nimukunda nimukunda kuno neyanzanga efiokhulia nefio firulangamu. Shichira shonyala okuvula okhu okhuyanza omukunda ta omukunda neiyo shokhulia shirulangamu <hesitation> vulishindu shonyolanga shirulanga mukunda shirulangakho ikulu iii mbu shilakukha ikulu shikwe tawe shirulanga mukunda khonyole efaita okhurula muku mukunda ne likhuva lindi livolanga mbu noli nomukunda rumishira omukunda kukwo munjira indayi shichira mukunda kulia kulia nuko kuwenyanga orumishirenjemo norumushiramo norumishiramo paka lunokholeshina <hesitation> lunowikhale hasi nuwakhavola <hesitation> nindakhakofula lano ndakhakofula nohukhonyenje nave wina nohenga omwana huo nomumbolera mwana wanje rumishira omukunda kwanje kuno lakini nawe witse okhumbetsangakho shiwitsa okhuva shilimu shichira esie ndakhakofula shendi nende amani tawe.